Yaipapa jaiñovaereta metei, mboapi, pandepo juri, chau pañandepo metei, pañandepo mboapi, pañandepo pandepo, pañandepo siu, pañandepo sau, <noise> mokoipa metei, mokoipa mboapi, mokoipa pandepo, mokoipa siu, mokoipa sau.